أي، مرة فزت بجائزة ما كنت أتوقعها، وما كنت أصلاً توقعت أن أنا أقدر أفوز، أو أن أنا أقدر أسوي تشذي. لكن أنا فزت بالجائزة، <hesitation> وكنت مبسوط جدا.